Mawai nyunadeho ma ma akuase mahidupu uduwe teknologi. Enyahede sikikin kina nya hedese pai penamia keho emane maperlunya nyanyade dunya sinese teknologi demo repi waike mawayamane masibuka elai mahonomusukana, marau wenewa, matai matutu rikia, mataima masela wai yaiy huwei, <hesitation> mahono esai mo'o lepai enyakeo dunya <hesitation> enemusa'e mau jumusa'e mmenyahede kelahao ma hidupu upai akuase ma teknologi lepaise mahanapuide, mayahimende, eumpama sitasi sekora waielau, silote iyawade, silote wede kapanyede sielau hakaho heke penamiase mahono akuase mahonu ruratede mataiye matokue manaunede nyeheke nyahadeu moi'i. Le teknologinya haido lai sitelepone'i, si teleponede siese meseho wai siwede kapanyeke ke sititiwa aiy nyahedekon jua sinenese pideo kole deneko maike epenamia se akuase matai mamaunya mayanapui dase matuka duwesi. Dase maselusi maharese menyahede moiy'i lai mapake si hapeaade sisadunya hado <hesitation> heseloke'o kikina kina duwe muanaide muaimin memumemu deneke'o maike wati iyawade wake aupune dene'o akikina kina selu huwei larei hohoe ahaneli yeni hohoe pukane nihepe nmia ase akuase mahono suratede atau matai masa'a motorede, masaa kapare mtuka roi duwei dase bisa marehe duwe, makina duwei, menya hede moi'i lai mahesesi tanei yanyade sineesi teknologiko akinade, atariade, aselu huwei larei hoohoyele'i na hepeo nyahede apiase mayare heke'e masikora'e mayane pui, mai aymena dua akuse sititiwa pawe teknologike lapai senam matitiwa pau deke mo makatinggalayei iyahede pukan nihe penamia kese aku sasepua apse matuka loiy eteke dawese bisa mahono mo'o le nya hede lai mahese sitaneike lasune iyele'i.